Nyowe nk'omuntu ningoonza bangoonze, habwensonga nti obu okungoonza nikibaho bubaho, hati ekitiininsa nokimpa habwensonga nsobola kukuha ekitiinisa baitu ntarikukugonza baitu obu okuba nongoonza, ekitiinisa eki nikibaho, nyowe niinihira nti nintwaara kugonzibwa.